مش بعرف اعوم وما اتعلمتش العوم بس بعرف اركب العجلة يعني اتعلمت انه انا اركب العجلة وانا عندي مثلا سبع سنين ابويا علمني ازاي اركب العجلة وازاي اقدر العب بيها لحد ما انا اتعلمت واتعودت اصلا ازاي اطلع بها لوحدي.